Ny mahatônga ny lamba misy tera-drano de misy tsy tera-drano de efa arakaraka an'le lamba mihitsy efa ty zaigny natao amboaragna atao hoe tera-drano fogna de de misy le atao tsy ho tera-drano de arakaraka le raha andeha atao azy le akora nampiasaigny taminazy.